<noise> Ipuere vaera yande ñamae, de que mbae nunga tembiuko jae ikavi dietava, aguƚyeara guƚrokomegüa kaa reta jaeko oimetavi <hesitation> oyƚkavi mbae, anita oajaeteye mbae ya ipise, äpo jajƚ oa ani aceite, grasa opaete iru mbae mbae reta, anitaviko oajaeteye mbae jembosƚrai, jeajƚva mbae je oyeitƚ pƚpe